خاصك تبدا تنعس في نفس الساعة وتفيق في نفس الساعة، ومتبقاش تشرب القهوة وأتاي والمونضة، ومتبقاش تفرج في التلفزة <hesitation> ولا شاد لپيسي و البورتابل. ‏‎وقبل ماتنعس بدا تقرى شويا ودي شويت اليوچا. أولا دخل شي <hesitation> صال دير الرياضة أولا ما نفعك معاك حتى حاجة ضروري خاصك تمشي تشوف طبيب حيت هو لغدي يعطيك الحل لهاد المشكل هدا